يعني بصحى بالعادة في الساعة اثناش الظهر اخذ كوب من القهوة وبعدها اغسل اسناني و ويهي بغسول المخصص لبشرتي بعدها سوي تمارين رياضية بعدين اتغدى تقريبا في الساعة اثنين الظهر بعدها ابدا بتحضير الغدا لعائلتي بعدين بستحم وابدا في دراسي